די ערשטע זאך מאך איך זיכער אז איך גיי שלאפן פרי און איך בין גענוג אויסגערוהט. איך ווייס שוין אז איך בין אנגעקומען שפעט צו א פאר פלעצער סאו איך מאך זיכער אז איך בין גענוג אין צייט צו יעדע פלאץ. איך עס געהעריג איך שלאף געהעריג און איך רעד צו מענטשן אויף די איך רוף מענטשן צו וועם איך האב שוין לאנג נישט גערעדט.